والدي ووالدتي يعني بيتحدثون العربية ،وهي لغتنا الأم يعني، أما أجدادي فكانوا يتحدثون يعني بلغ -باللهجات المحلية ،وبعضهم كان يتحدث لهجات جديمة يعني ،أو حتى بعض الكلمات من اللغات الثانية العربية تظل هي اللغة الرئيسية ،لكن طبعا في تأثيرات صارات مع مرور الزمن إي سواء كانت في اللهجات أو الثقافات مختلفة.